So joy haalaama hakkille an jippoto e feccere sappo. Sabi nde peccuɗaa sappo pecce ɗiɗi fu, a heɓan joy, darotoo bange. <hesitation> Jooni, miimorooji ana jogii korooji e feere muuɗun kwa. <noise>